Lakutu lanamandó té ho o on nalachendó, lan'ná kuxhí iinró <hesitation> ketenró lakudó nró la hu uju <hesitation> di'á jan xhiniú nró já nakundó kudóno ná vangá daví chendó nonría ján, ñá kúu ndiajan xhí nakulamandó, ngíne.